Yo'o chi ho o on. koo ta xanata ho o on. koo ñoni nixa kuchónnri, ñajan ta dachona tan na ta inixhí ta choa ta kia ta ho o on. ñajan kuchonnri ña nidajan ni dakuana nru ta ñajan kuchónnri mjum.